Gny amiko manokany gny tanjon'ny marokoroko amy vola madiniky dia gny hoe hampihavaky an'ny vola regny, ohatsy hoe ny vola dimampolo tsy mitovy amin'ny vola roapolo, tsy mitovy amin'gnan'ariary folo.